Duncue cuaidün a pensa che i ciat neir ch'a traversu la stra davanti a ti a sun, a t'portu ën po sfiga, sfurtün-a, ënvece pensu pa ch'a sìa lon li e pöi cuai volte a dizìu, 'na volta a dizìu che i ciat al eru i animai d'le streghe, ma anche li al e 'na credensa